<hesitation> molo <hesitation> binatang na, na so tabo muap na goarna aha do bahasa mandailing na kan, molo bahasa indonesia na sigung i do sigung i ibba adong muapna dadi adong muap na on ma sian boltok nai do kaluar tai inda-inda dadi muap naon baen aha do sistem-sistem parlindungan ni binatang on do jadi molo adong na get mangancam ia ma songon get i serang ma ia kaluar mai muap na inda tabo au jung ada do au kehe tu aha goarna kehe tu kebon binatang kan marsuoma dot binatang i kan uligin ma songoni kan uligin pakojar songoni kan pa-paramban ramban dot aha dot batui kan kaluar ma sian-kaluar ma sian muttut nia songon muttut do muap nai kan kaluar ma sian muttut nia i kan, kaluar sude muttut nia ima, na muapna aha ma na inda tabo ma dokonan na amana busuk songoni molo ima sigung i songon bontukna songon aha ma goarna songon inda songon inda songon uting songon <noise> songon musang ma dokonanna i pe nocturnal dei ia borngin nia ari mangolu na kan songon-songoni ma bontukna i kan jadi muttut nai do kalu, muap nai sian muttut nai do muttut nai ima ama nda tabo muap nai.